Kompyuterning asosiy komponentlari CPU, RAM, saqlash qurilmasi, anakart va quvvat manbaidir. CPU barcha hisob-kitoblarni bajaradi. RAM vaqtinchalik ma'lumotlarni saqlaydi.